Danmarke meeɗiino marde Norwees fa caggal muudum ɓe ndinɗi. Ɗun duu ana waawi jatoreede yo gootel <hesitation> finde wonde Norwees. Hannde hannde taariki Norwees waawaa haaleede so ɗun waasa haaleede. Ayyo.